Bueno ada'aña neeva'a tiuku ta ko'o barru ja xe'enna oaxaca te jiaa xe'edetniiñuna ja daake'ena la'a ndiuchi ja ka'ajna tee neeva'ana tiuku plato porcelana naanxe'e nani ja jaku'unxi salsa ndiivichun ndiuutia'a ndivichun jiaa kuja neeva'a ada'aña.